What is important to learn about a woman before marrying her is her behavior her attitude ley way she see big people ley way she will look at family people her record in ley past in ley relationship wer she been in before her behavior towards happiness because marriage is about happiness to me marriage is ley last stage after you fini with yor hustle when yor ma and pa give you ley opportunity to come on earth ley first tin you educate yor seh you go to school when you geh mar you born yor children don't jeh jump up first you- you <hesitation> you put ring on any woman finger oh some pastor can be fooling people doing it then later on you start regretting dah nah my level there ley first tin I want know how you can operate I want know yeah in bed how yor <hesitation> how you can- you can service people yeah because I coming big with you nah for ley rest of my life I want be jumping so jumping so how I will geh jue to ley house than I go in motel I want dah kinda level dem pruh So ley whole tin wer I really like is to make sure yeah i- i- I know ley girl ways first tin yeah we mon ley down on ley bed first let me see how she can operate yeah meaning how she can play love all dah one dem when I see aay nah then I know you really really jue yeah you material for ley home dah sommor ley tin <hesitation> aay good for you to know about yor girl